Karotat janë të njohura për përmbajtjen e tyre me beta-karoten, të cilin trupi e shndërron në vitaminë A. Kjo vitaminë është thelbësore për shëndetin e syve dhe ndihmon në përmirësimin e shikimit, specialmente në kushte me pak dritë.